<noise> lëꞌ martiy xkiꞌn diꞌltse xlaꞌma ba izoꞌbma ti klab chu yu lu fuers sdzoꞌb klabna bos ga xkiꞌn sënma martiy y diꞌltse naku lëd yag lëꞌkga xkiꞌn sënma martiy dela naku lëd tabl bekwaꞌn izoꞌbma bos ga xkiꞌn martiy.